हम एक असा पक्षी जाना जो रात में शिकार कान ने बाहरे हिट है और वो पक्षी है चमकादड चमकादड एक असो पक्षी है। जो बेस रात में बाहरे हिट है रात में ही शिकार करें। वो के पास असी शक्तिया रहे हुए या था शक्तिया के तो या फिर असी इंदिया रहे हुए जिकी माध्यम से वो तरंगा छोड़े। अब जद वे तरंगा सामने आला किसा भी पक्षी से, कीडा से या पेर किसा भी मेंडगा से, वेंडगा से या कई दूसरा जानवर से टक्रावे। तो वह टक्रापा के बाद फिर वह चमका दड़ के पास आवे। और जद वह चमका दड़ उन्हें तरंगान सुने। तो वह सामने आवे की जाक को पतो लगा ले। और वह जाक के पतो लगा ले तो के बाद उन्हें जाक करके उनको शिकार कर ले। शिकार कर ले रव को पेड़ बर ले। योई कारण।